Irô aren̈e man̈ano tran̈ony ataony tsikelikely e. Zen̈y ny azoko aviô karà misy filifily ndraha zay in̈y zen̈y tain̈a ny fototro ke ifily io aminjay mandeha asalisaliny karà io fo. Bòakaio amizay misy karan̈a kadira hely zen̈y hametrahany fily in̈y ndraiky mivadiky lasa maro oe raha io, mavita tan̈y pitran̈a araiky feky aviô karà zen̈y.